بشوف إنه أكتر شيء غريب حصل لي كنت راح أغرق في البحر، كنت بعوم في البحر وكنت راح أغرق بسبب إني ما تعلمت السباحة واجد بشكل صحيح، ولكني كنت لا أقدر على السباحة لمسافات طويلة.